हमें स्वीडन की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता है। इत्ते की संस्कृति बहुत बढ़िया है। इत्ते की संस्कृति परंपरा नये विचारन और रीति रिवाज न से मिली भी है। स्वीडन की संस्कृति सबसे ज्यादा समानता और व्यक्ति वाद के इत्ते सबसे ज्यादा महत्व दाओ जात है। स्वीडन के लोग ईमानदारी के सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अचानक में ईमानदारी सबसे बड़ा सम्मान आए। उत्ते के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलत आए। स्वीडन के लोग अक्सर एक दूसरे को नाम से बुलात हैं। नाम उत्ते पे सबसे ज्यादा लाओ जात है। और एक दूसरे के नाम से सम्बोधित करो जात है। स्वीडन में कला के सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जात ही। उत्ते के लोग कला केन भी बहुत मानत हैं उत्ते कला में हैं। जैसे संगीत और परंपरिक नृत्य सबसे ज्यादा माने गए हैं। और उत्ते की संस्कृति में एक मूल हिस्सा है।